เป็นเรื่องปกติ เพราะว่ากว่าสิได้ของอิหยังมาบางอย่างชิ้นใหญ่ใหญ่ อย่างเช่นรถหรือว่าบ้าน กะจำเป็นต้องกู้เงิน ต้องเป็นหนี้

เฮาลองศึกษาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเบิ่งก่อนว่ามีการกู้เงินแบบใดบ้าง แล้วคันเฮาอยาก เอ่อ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเฮาเฮาค่อยไปธนาคารนั้นนั้น หรือบริษัทนั้นนั้น

ปกติแล้วคันข้อยไปเฮ็ดงาน ข้อยกะสิหางานพาร์ตไทม์ทำอยู่ ชั่วคราวเพื่อที่สิได้มีเงินเล็กเล็กน้อยน้อย

มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะว่าผู้ที่ให้เฮามาค้ำประกันน่ะ คันเขาบ่จ่ายเงิน เฮาเฮาสิได้เป็นผู้จ่ายเงิน หรือว่าเงินเฮาอาจสิบ่พอ เฮาอาจสิได้จ่ายทรัพย์สินเฮาไปนำ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

ข้อยอยากกู้เงินไปจ่ายค่าเทอมแล้วเรียนให้จบ แล้วกะอยากกู้เงินไว้เพื่อสำรองในชีวิต เพื่อเที่ยว เพื่อสร้างความสุข

ข้อยคิดว่าเป็นอิหยังที่คุ้มค่า เพราะว่าตอนนี้ข้อยเรียน ป. โท แต่คันข้อยมีทุน ข้อยอาจสิเรียนต่อ ป. เอก กะได้

ข้อยต้องศึกษาเงื่อนไขต่างต่างของหลักค้ำประกัน ในโครงการนั้นนั้นก่อน จึงจะตัดสินใจว่าสิกู้เงินดีบ่

มีความมั่นใจประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าธนาคารที่ข้อยใซ้อยู่ เป็นธนาคารที่เชื่อมต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย

บ่มีความปลอดภัยอิหยังเลย เพราะว่าแอปธนาคารที่ปล่อยกู้ในมือถืออาจสิเป็นแอปปลอมหรือว่าเป็นการคอร์รัปชันกะได้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

อยากมีแรงผลักดันในการใซ้ชีวิตเจ้าของให้มากกว่านี้ เพราะว่าการที่ใซ้สิเฮ็ดอิหยังได้ดีขึ้นใซ้ต้องมีแรงผลักดันในชีวิต

ในสมัยก่อนครอบครัวสิมีข้อจำกัดให้เฮาอยู่ในกรอบ แต่ว่าในสมัยนี้คือปล่อยให้เฮาได้เป็นอิสระมากขึ้น

ฉันมักปรึกษาแม่ เพราะว่าแม่มีความเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการเงิน แล้วกะการจัดการเรื่องต่างต่างในครอบครัวได้ดี

เพิ่นมักสิสอนเรื่องความขยันอดทน แล้วกะความพยายาม เพราะว่าที่เพิ่นกะชีวิตได้ฮอดซุมื้อนี้กะเพราะว่าความขยันและความอดทนของเพิ่นเอง

ข้อยบ่คิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียเพราะว่า คันครอบครัวใหญ่มีความสุขกะเป็นเรื่องที่ดี ส่วนครอบครัวน้อยกะมีความอบอุ่นเช่นกัน

กะสิพาเพิ่นไปหาหมอ คอยดูแล รับยาให้ ถือนั่นถือนี่ให้เพิ่น ยามเพิ่นไปหาหมอ กับคอยรับส่ง

คันเป็นอาหารอีสานกะมักเฮ็ดกินเอง คันเป็นซุมอ่อมปู อ่อมปลาจั่งซี้พ่อเฮ็ด แต่ว่าคันเป็นซุมส้มตำกะสิให้แม่เฮ็ด

คันเป็นประเพณีที่ต้องเข้าวัดเข้าวากะสิห่างหายไปจักหน่อยอยู่ คันอายุหลายกะสิจั่งเข้าหั้นนะ แต่ว่าคันเป็น สิ สิ สิให้ ให้เขาเข้าวัดนี่กะต้องแบบ มีอิหยังมาดึงเขาเข้า เช่นหมอลำจั่งซี้เขากะสิเข้าอยู่ วัย วัยรุ่นน้อ คันสิให้แบบ เฮ็ดปิ่นโตเข้าไปนี่กะ กะคือสิบ่ บ่เห็นดอก